اكثر شي طريف جفته انه مرة كانت القطوة مالت اختي قاعدة تحوس في ال- الفاكيوم تحاول انها تشغلها وتنط عليها وكان كانت يعني وايد كيوت وفي النفس الوقت شي يعني يضحك